Trompety zegny matériel ampiasaigna amina moziky. Izy itsofina zay izy dia avake misy raha sintosintonina zay izy dia mamoaka feo. I raha sintosintomigna ndraiky, lavalava zay, aga- gorigorisa amin'ny sisin'i raha igny magnanikeo. Zay no agnaboahagny feo aminazy miaraka amin'izy tsofi.